Minit nga tse, nei ila tson kechu omasa verson hi instant noodles hi ka siem, pata nga atangpin minit ni, tsong minit thumong hi ngaida pakata pota tui ka tsong nga. Son, ni omlet ka siem te langa hi healthy le fast sangha, healthy le junkang ka in polnon ta ni tsok artui. Ni ta tson nga <hesitation> artui ka siem a tson betom tson bet ka relo te ka tosoi zoi nga relo ta minit khat ponga hi do nga tson pakata instant noodles ka tsong topa nga tson seasoning keka te langa. Kaka already kanta nga minit, thum minit ti tsong tson, tson heta asai ta tson tsu artui kaka nga nga minit, two minutes fe langa hi nga. Tson, ni <hesitation> tsok tosoi zoi nga relo boka nga tsong pali tsoi, e tson tulik hi kakala fana ni tson tui kemke kacong emo, emo, <hesitation> hi ficha a zoi stay kan lau nei langa peita tsong tsuka. Ia nga tsok tsok ni deo mai.